כ'מיין אז קודם זאלן זיי ארבעטן אויף אלע פראבלעמען וואס גייען פאר אויף דער ערד, און נאכדעם, ווען זיי האבן איבעריגע צייט קענען זיי טוהן זאכן וואס זענען נישט אזוי וויכטיג, ווייל איך מיין אז אלע פראבלעמען הייבן זיך אן מיט דא אויף דער ערד